Wandu do marii dabare masin, do yarna dabbaji duddum bone be dabareji majum. ngam to ndabbaji fere lari wandu, di do dogga ngam be andi wandu do mari toyande masin, to tonyi Bo di wawata di nanga ndu ngam dabareeji majum.